الرياضة الي تحتاج قوة بدنية كثيغا هي المصارعة ، تحتاج لاعب يكون عندو عضلات قويي وعندو بنية جسم قويي ، والرياضة الى تحتاج قوة بدنية قليلة هي كرة الطائرة ، تحتاج لاعب يكون طويل ويتقن احكام لعب كرة الطائرة ويكون سريع بحركتو وخفيف.